Buéno̱, ginitsu rí rígá rí khu̱ba̱a gii̱ꞌ. Rí phú i̱tháa̱n ú naꞌphu̱ xa̱bu̱ e̱yo̱o̱o jún, yaꞌduun xedi̱, mámbá ríndo̱o rí rígá wáꞌdáa̱ ndxaa̱, wáꞌdáa̱ xógíꞌ ríꞌkhui̱ jngáa̱ nduxi̱yáa̱ mbáá xedi̱ mejór má nudaa̱ mbáá xedi̱ nduxi̱yáa̱ numuu rí naꞌphii̱ mbaꞌjii̱n, ikhaa ríꞌkhui̱ rí naꞌphu̱ wéñúúꞌ xa̱bu̱ rí júba̱a gii̱ꞌ. Khamí xuyuuꞌ tsu̱tuun mangaa, ikhaa ríꞌkhui̱ rí naꞌphi̱ mangaa. Khamí xuyuuꞌ xtílá má a̱ꞌkhui̱ rá. <hesitation> ikhaa má ríꞌkhui̱ rí phú i̱tháa̱ naꞌphu̱ xa̱bu̱ rí júba̱a gii̱ꞌ e̱yo̱o̱. Khamí i̱mba̱ mangaa rí ríndo̱o rí nda̱a̱ꞌ ikhaa rá po i̱ꞌwáꞌ chákaꞌ ñúúꞌ iꞌphi̱ xkui̱ rá, jngáa̱ numuu rí tsíꞌphi̱ nángí ja rá, numuu rí minumuu, <hesitation> xú rí xedi̱ ra̱, po segúrú minumuu̱ xa rá, ikhaa jngóó rí nguáná ú iꞌphi̱ ríndo̱o nawáꞌdáa̱ ndxaa̱ ú, nuni̱ nugi̱mbóo̱ mbúkha̱a̱ para ke rí mutsi̱i̱ xedi̱ mu̱phii̱ rá, <hesitation> numuu, minumuu mba̱ndaꞌkhoo ú ríndo̱o rí ríꞌkhui̱ ríndo̱o rí nda̱a̱ꞌ mbúkha̱a̱ eꞌni xa̱bu̱, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí ikhaa jngóó nguáná ú iꞌphi̱.